<hesitation> ridika ryanje rya kuivalwa, kuri nyara kurisherekea ngala kuromba ridiku mbukule ifamilia yanje nimbere nimbere na mangendo, mbugule ngombore katokaa kunine muu kuzii mpaka kisumu, kavee avundu nombere, awenao vikuria ryanje viraivirai, kuqure machungwa, kugure zisoda kugwii, kwikareo kumoremereo makuva giru, kari nukuvereo na makura giru gi familia kumoromereo kuridiku ryenero niiva ni mukuru ya maendeleo kumorome kuridiku ryenero ku nisherekea ridiku ryanje. Shirii za nukugwa nakuiyanziza tawe. Alafu ridiku ryenero khari kukora ndinimbere na magondo exira mungondo yani gamederanga kure shina ngure tuzawadi nguriree kari vaana nu ndi navoo mbagurireku kure rizawadi ndiku ryanje rya kuvulwa vaganzize ku shichira ni ridiku ni ryanje kari navoo vayaane muridiku nyenero rifaane ni ridiku nyero vosi alala niiva ni ruguru mbagurireku talai, niva vanyanyiku shikuria vanyanyeku shimuria shilai rweneo visinge ku vatare ku mazi yoko ndiono wajende vaireku mu zinini zya wanyama iweno vajendeku nivalola vindu luganolugane sivilla vara kumbuka ni ridiku ryanje khari nimbere nimbula shindu ridiku rindii vanyara kusingiriza vavore baba ridiku ryoryo ridiku kulorisero kukore shina lelo kue kumusingireku kukukoriziree ridiku ryeniri.